<hesitation> pues de lo que de ngum'au lje'e lo que kunji kaung tanu'um de vali limy saria kiajay que ndeu mas batsajau pero nejeiñ kiajay pues ya lo que munumang kunji es lo que es de ngum'au lje'e de ngum'au lje'e es bat'ey batsajau puse kiajay dekutap kunju y nui ne kunju nejeiñ de ngim'au lje'e rapu batsajau kutap nejeiñ ne ngum'au kutap kunju rapu bat'ey batsajau rapu nejeiñ bat'ey l'e l'ajax l'eje que buruan rapu r nejeiñ rapu se ya kiajay ya nipep mbakat de kanjet nejeiñ bat'ey rapu bat'ey l'e saria kul'eng saria saria pan batsajau saria rinyie nguang bat'ey l'e lo que es kanjua lanas lanas ba'aus y pun rapu saria a dulces bat'ey l'e rapu y y rapu bat'ey bateiñ pu kandel bateiñ rapu y batjau batjau ne karat kiajay bat'ey que es kuas de kinyie kul'os bat'ey ne kimbie xichijiñ kupu bat'ey nejeiñ l'ets pues karat es batsajau napu xichajaut de kibia nejeiñ batsajau para. Rajuik nejeiñ rapu nejeiñ ngajay l'ajax rapu se l'eje jay n'iat a rajuik bat'ey batjau napu napu xichajaut bum'ejep <noise> kiajay de se vali bat'ey ngajay batsajau nipem skaraja rapu bat'ey bum'ejep karat es de rixiem nguang bat'ey mbajaiñ batsajau rapu y karat bat'ey de kiajay ngajay bat'ey de bat'ey batjau kara kara kara ngajay li xijiua'a bat'ey rapu batsajau bum'ejep y rapu kune se lu'uey napu napu xich'ajaut bumejep ndung ndung bat'ey batsajau y rapu kutung también batjet y rapu bat'ey mi'ia ya napuse nuy nejeiñ nuy ne kunju nejeiñ kujuy ya l'eje que rapu ya es rapu se xikit nejeiñ ya kujuy batsajau bat'ey l'e es lje'e bat'ey batsajau y lo pan que kiajay l'eje que banjaung re xikit bat'ey bat'ey lju'u lju'u lo que es kiajay saria ku'uaus y saria lanas lem l'e rapu saria manzana rapu mi'ia bat'ey l'e ljuts kute y bat'ey pun y bat'ey bat'ey pu skipi bat'ey batsajau rapu. Y kiajay <noise> rapuse lu'uey kune napu xichajaut o jay se es kinyiep pus bat'ey rapu ktung ntsajat bat'ey bat'ey ra jay bumjay nda batsajau jay nda chi cruz kja de kupu kupu'u y bat'ey rapu kandel y se y se bumjey ne xikjik de napuse ya tijian pus bat'ey batsajau bat'ey l'ets rapu xikjik bat'ey rapu l'eje que rajuik se kiajay ya kumat ya nip mbakat rapu bat'ey l'ets rapu xikjik kupu se bat'ey l'ets re re lo que bat'ey l'e rapu y kupu tsukuet de rapu rapu kutap kunju y ya rama tsukuet rapu nda nimbiay tsukuet lem batsajau skaraja nejeiñ lo que jay ndutsajau puse kuta kunju bat'ey batsajau rapu lem abeces n'iat kiajay de lo que kaung kunji pus nip lanu'u kiaja ngajay mban'iat let de kale b'us pero ngajay de kara kupu pus kiajay ngajay bat'ey n'iat de kale b'us n'iat nju'u n'iat kiajay bat'ey jay batsajau najaik kiajay pero de kaung kunji pus mut kiajay lo que batsajau pos a si kjay no mas ngajay bat'ey ngajay batsajau ninker let mban'iat kjay de cale ba'us ngajay banju y pero kiajay lembu bat'ey kjay batsajau rapu. Kiajay kauk nejeiñ ndeu mas kupu tu'eiñ mbu lanu'u bat'ey batsajau pero ya chu pus ya ya ya mu ya ngaja burua ngajay burua limy de rapu ngajay burua ya pus nejeiñ kiajay ya ngajay burua lijiañ y pero lo que va batsajau pus kiajay ngajay rapu lanu'u kupu rajuik kubat'ey nejeiñ kiajay batsajau nixiñ nunu va chi'i nukueje rapu nunu kiajay que kupu kupu bakja y y rapu se statujum kunju es de el veintinueve y el treinta de noviembre es rapu re bat'ey kjay batsajau ya rapu re statujum y lem ngajay skaraja bat'ey batsajau lo que ngajay de kutap rapu ngajay kutap kunju y lem kupu bat'ey batsajau pero ya ne statujum kunju rapu kujupu ya bat'ey kiajay ngajay bat'ey mat mat mat re kil'iam mat bat'ey ngajay mi'ia rapu bat'ey kiajay ya kiajay ngajay kaung kunji pus kiajay ngajay pus <hesitation> nejeiñ bat'ey mat bat'ey batsajau lem kiajay ngajay batsajau re lje'e mi'ia l'e rapu mi'ia l'ets mi'ia ne kimbie xichijiñ rapu lem kjay como kjay se kutap kunju bat'ey lem ngajay se kutap kunju bat'ey pero ya se statujum kunju rapu pus ya kujupu ya baxiñi'iu rama bupup re kiajay. Kiajay ngajay ya neuk se kua ndumet saria kua butsu'u njiut banjeiñ pus ma'at nejeiñ kiajay kinyie kil'iam mat bat'e kiajay ngajay baljaiñ saria ndung kiajay de lo que es karat mbeje de kutung o karat que batsajau mataung re coronas ya rapu statujum mat baljaiñ ka napu statujum kunju es casi mi'ia kunju rapu rapu batsajau rapu re kaung k'ua tu tsajam kunji'ia kiajay pero los que va batsajau rapu l'e rapu lje'e pus nipem jay ya casi ya nipem lik'iajam mbat'ey de rapu pero kiajay pero napu statujum kunju es kiajay ngajay mi'iat casi mat lo que es kiajay ngajay kinyie kil'iam makaljaiñ makat'ey makatseiñ donde jay banjiu nejeiñ ne kua lipiy lu'uey ma kua lu'uey lutse'eiñ ma pun lu'uey banjiang ndung o lo que kua va luju'u ndukujue napu kusap pu rapu kua manama kanjiang y karat bateiñ kandel y kiajay ngajay pus ya rapu kauk kiajay ngaja kua banu'u lo que lo que es de napu <noise> se l'eje napu ngum'au lje'e. <noise>

De de kunji se nda kiajay que ya limy pues kiajay ngajay re ke se lipi tik'y de que es de kinyie kul'os juy pus many juy manakju ninjia manal'ajam naba'aik kupu donde rajuik tinjiut o se no nda kamay karat kiajay tsejep nda kamay que juy mnaakju ninjia lo que es lo que bibiep ne kamay juy kjay mana'ey narajaun nal ajaun nabaik con re let se skaraja bu'us rajuik manamat kat'ey kiajay se es kul'us kiajay jay bat'ey ljung pus rajuik manamat kupu ma re let kiajay manat'ey <hesitation> nganep que kau bumjey kiajay tumem ne ngane'ep pus manama kat'ey makatseiñ re kul'os mi'ia manat'ey manat'ey kiajay y luego manat'ey kiajay pun se ya jui kuma ya nimi pus kiajay ngajay re lipy tik'i rajuik manal'eje pus kiajay jay manat'ey kjay manatsejey ya por statujum juy manat'ey manatsejey manadeung mi'ia rapu y se va nipep jay mbat'ey mbal'ajaun ne xiljia pues napu rajuik kiajay pus karat kajay mat ljaung kiajay o se mut pus kiajay ngajay kua manatajauo manuta'am o kaung munu'eiñ napu. <noise> y de lo que es kiajay jay de kupu se likiung re kul'us rajuik kiajay re lo que lipiy tik'i <noise> kiajay ngajay karat bat'ey ljung mas bali kunju bat'ey ljung y karat de lu'uey ngusaung o de ranju kunju karat bat'ey ljung y karat mut pus nejeiñ kiajay ngajay many bat'ey ma l'aung pero kiajay ngajay kupu se es nejeiñ canda de lo que es de kupu de lo que es lipy tik'i rajuik re manal'ejey y de kupu pus kiajay ngajay tibiak kiajay kua manama kanu nejeiñ pus mbeje mbeje saria li rat'eung para napu napu se rajuk lichiup manama kua kanu manat'ey nabeje saria kandel mbeje bateiñ o saria ndung que rapu mbeje rapu kusap se juy va jay likiung rajuk se lipy tik'i pus kiajay jay batsajau kuchijiñ kiajay ngajay y batsajau rajuik es nejeiñ kjay bat'ey ngajay l'en re let se kjay mat nju'u napu se ya ngajay nimy bat'ey saria l'en saria kipiay o saria lo que rajuik bumjey pus mjap rapu se kiajay ngajay mat rajuik nju'u y bat'ey ya rapu nejeiñ kiajay va likiung y karat pus ya rajuik ma bat'ey batsajau re kupu bat'ey kiajay l'et. O karat kiajay bat'ey l'et re kupu karat kuas kjay batsajap ne kimijiu donde jay juy mana'ey ngajay malaju manaljul pus bat'ey kiajay <noise> batsajau rapu o se no pus kiajay l'et ya rapu nju'u ya mbu lipia entonces ya jay rajuik ya mbu bat'ey rajuik til'iajau se va mas manaljung bat'ey jay laljung y se mut pus ya rajuik manal'ejey kiajay abecés kiajay ngajay rajuik cuando bat'jeñ <noise> bat'ejeñ karat kiajay bat'ey karat kiajay bat'ey rimbiay o ngajaik rajuik ngajaik bat'ey bat'ey batsajau y se nda kanje que rajuik lu'uey ngajaik limy bat'ey puc batsajau mbu'u ne ngumeje ne kanje se juy ya ngajay nimy y nejeiñ ne nguma'ap bat'ey bat'ey ngajay mbu kute l'ejey napu se kanje va chi matseje se napu bat'ey batsajau karat kiajay batsajau rimbiay y se mut pus ndajap napu bat'ey napu ngumeje mbu ma ne nguma'ap pus kiajay ngajay ne xiki pus mut juy pus kiajay sau si nepep matejet pus kiajay jay rapu si batsajau rimbiay ma ma ne nguma'ap se va chi'i rapu l'ajax y ya se juy manama ya manamat kakjat pus kiajay ya tipi'iñ re let. Y kiajay se kuba'au ba'us juy lumey lipy tik'i pus mas kiajay ngajay rajuik mant'ey linjiuat rajuik linjiuat y ya kiajay nju'u pja nejeiñ napu se ya ndu'uey kuma y ya rapu pun <noise> ya cuando makal'aung pus ya rajuik mjang pe lalejeiñ kunju manama kal'aung ya re let tipiñ lo que es skaraja bu'us y se kiajay jay majau til'iajau y de kale ba'us kiajay ngajay linjiuat n'ia nju'u nejeiñ mat nju'u donde kimijiu ngajay pja rapu se lichiup ya cuando bat'ejeiñ kiajay abecés kiajay <noise> bat'ey ne ngul'us kiajay ljul kua se manamey ngane'ep manameje kiajay bat'ey kupu ljul y se mut kiajay ngajay karat kuas de rapu se de funeraria n'iat rapu juy ngajay bupeje kiajay ngajay rama rapu kijay ngajay de lo que ngajay kupu rajuik mananju rajuik lo que rajuik se kinyie kul'us peuk bat'ey mjang manamat karat lin'iujuñ kiajay de nixiets de por ma kaben y kara kiajay de lo que es de chiajau ngajay de lo que es de ngumang dios pus kupu rajuik de kupu ngajay bat'ey lajach nda kusap batsajap ljau ya par juy ya kupu nejeiñ kiajay ya raket njeiñ kiajay jay kusau. Minutos kupu nejeiñ njual ya ya raket juy nejeiñ ngajay rama mbeje y se se mut pus karat <noise> kiajay es mateung ramat <noise> kiajay de kil'iam ya karat se por ma kaben pus bat'ey mbajay mbajay chipia mbajay chipiap l'ejey ya mbeje ya butjual kil'iam pus kiajay <noise> ya kupu bangjau banjau kupu ya kiajay rajuik de kupu nejeiñ re familia pus ya rajuik bat'ey kiajay ngajay ya se kiajay ngajay malan'ujuñ rajuik bat'ey l'ay y l'ejey rapu bat'ey kiajay ya por statujum <hesitation> statujum napu kusap pus nejeiñ <noise> kiajay lin'iujuñ bat'ey ngajay banjau ya ya kiajay rajuik bat'ey kiajay kuase lichajam pus ndung ngajay mbeje rapu jay nejeiñ ya se kiajay karat pus batsajau batsajau l'ejey ngajay bat'ey batsajau rosario lo que es ngajay ma lo que es de kaben y se mut pus kara kiajay ngajay bat'ey batsajau oracion y par rapu rapu nejeiñ ya cuando manat'ey ya rajuik ngajay manat'ey manakjat ya kiajay ya bat'ey ya rapu lin'iujuñ batsajau y. Ya kiajay bat'ey l'aung napun se ya kuma por rajuik ya kupu kiajay se rajuik manatsajau rapu se rajuik lichiup ya kupu l'ejey re lipia kunju si es ndjuy pus es ngajay es kik'iai kunju rapu batsajau ne kiajay karat ke jay batsajau rapu banjeu l'ejey y badeung ne cruz batsajap re rinyiung cruz y se ne es kiuang pus rapu es kiniuy kunju y rapu pus ngaja badeung batsajap re banjeu o l'eje karat kiajay lo que batsajau rapu y kiajay y karat bat'ey rapu batsajau rapu rapu se ndu'uey ni'iaung rapu mbe'en bat'ey batsajau rapu rapu se l'ejey nejeiñ nueve días ne novenario batsajau rosario rapu bat'ey mi'ia y ya kiajay batsajap rapu pus ya ngajay ma ma baljaiñ ne ne cruz de donde nejeiñ de kinyie kil'iam y rapuse de kik'iai kunju pues es de sakarajay rapu mi'ia kupu bat'ey ya nejeiñ ngajay mat baljaiñ re ne re ne cruz de kinyie kinyie nejeiñ nejeiñ re kil'iam.